Neh ta televisión pero la verdad pos ya yeh acmo cuahcuali nixtololouan, satepan san na ayecmo niquita, yaca ya nixayuchuca ua ica por eso amo niqui niquitas televisión, ye nicualitah, bi bitzeh noxbiban, bi quiniqui ictasqueh televisión, pero, pero neh niquimahahua, yaca ixtzacuacan televión porque neh nechchibilia mal televisión, pos mas amo quinihniqui yaca yoquitacua mejor yayabeh, um.